بعد بالعمل المن- النوافذ ضرورية عندي في الن- في المكتب خمس نوافذ كلها تطل على مناظر حلوة و تخلي تدخل الضو الطبيعي للمكتب والشمس والهوا يتجدد في المكتب هذا يساعد إن الأنسان يعمل بطريقة مريحة ويساعد على إن يمضي نهاره مرتاح في العمل مو بضغط.